Uma olõkit muutaq om kimmähe keerolinõ. Aga maq arva, et väegagi võimalik, <hesitation> ku tahtaq, ku küländ tõisi puult om tuud nigu suunamist, sis om tuu kimmähe võimalik.